E Jélⱥ e re ýn jnⱥ ekiee’ e jmí’ re lɇ ere nⱥ rá köö óo’ ere jnï dxǿ kí ejö e ngyy júu je lⱥ <noise> köö óo’ ere jnï dxǿ ‘nⱥⱥ’ ñí kiée’ bá óo’ jö ela nún ere nⱥ ´ñee óo’ <noise> jö, ‘nⱥⱥ’ köö mýñí kiee’ ere ‘lⱥⱥ’ rá my tóo jéri jnï dxǿ jö, jötu xiro a jia’ xⱥ ñí jö jó li ‘nⱥⱥ’ ere bóra bá ´ñee óó’ kiéera jö ela nún ere nⱥ kí xiru a jia’ relí la’ jö a jia’ re nⱥ óó’ kieera jö, la nɇ re lɇ ‘nⱥⱥ’ re jmⱥⱥ ra köö óó’ kiéera e dse jnï dxǿ.